حلويات ain fa adamri ken wasiji, <hesitation> masalenogo agarela jokani yani <hesitation> misra jokan masalelogo misra jokan, jo فطير مشلتت kabinami, fa igatijer فطير مشلشتت kab fa igatichir, bastagoni, كنافة zeni kon konina, tanigoni <hesitation> mando jo inger gasi morabalog alafie zenie inger hashafikoni dari, ay isamtanga jillimo لكن ingon fa kabi igatichir, tanigon haja نابلسىة igenan'eakon fa jo kabnana kaba jo nacha fa ika ajbinanika fa igatijer.